Náma ínto nuu kꞌo ekunūū di ndute vi náma vi cloro vi kuxi ngo nedɨv naciti dɨkɨ́ ngo vi ɨntoo nuu kōꞌó ne kun nama i kunuu di cloro ntoo nuu koꞌo naithi kōꞌo ne nakúꞌuvaꞌa vikuxinko vi nadama ngo doo ngó vi ntoo doo ngó vi kunuu ariel knuu sovitél knuu kuita kaa xiko na naxithí i.